Akpo yerin bo keme toba akpo o <noise> keme tobo akpo yerni de ebi yerin an ebi akpo layefa tu biyo. tebrake mien timi ebi akpo ebi yerin mo bonu la mo de ne ke me ne iyo nau ongu yero mu keme iye gba ne pre o bo gba pre pei ekpo ware la edi bia ekpo ye bo roro a be bo be mirl gba bra be bebi yo be be ebuah ye be ye me na ke eba ten ya mone. Ba egberi nau ebi bra yerui then komo otu kpo numu ma enene pre ti kpo edau ware mese bra yerin ro an tebra ke mien timi ebi bra yerin ne se ekpo kumu toro area ye kpo gba komo, toro ke area kpo area ye gba komo zine tobo zine keme ye kpo edese kpo dese komo furu kpo furu komo ongu kela yo kpo tuwa komo bare be emu na ne iye kpo la emene serunw iyo ma ke bo do chiri ama kpo bo eh bo gbe ye bo eh wuru am pa pa mo bo.

Anese ebua akpoo amaan tubiyoo ikpe kumun zinoboye kpoo turu ton kumun mietimeen bonokene are ai yekpo gbala kumun zinibomien yekpo turu donkumon zinibu fia kpoo turu donkumon kumotuaman gererebrake inaredomene kemense gesi yoo kee tiee gesi eberi banou operei ene benawei ebimien yooboo laini moo ebimien yebose ubanaoo igbadai moo ebiyee kedimieen, ebike eladeseria brafini yiu rinmoo suokpoo doughaa pasoukpoo douku mooni Ibamunkemake weriwenekumon anese ebua akpoaman anese keme mien bulokpoomua akpooman todaidai eyemien ne ongoperee inimuase imienese ebinepina ebiye seriman se miena ongopere aneke ebia akpoo ikemen awan ebiakpoo ane itendoude ikpoo nimiyaan ani wee ebia kpooke yuiren moo papakpoo mienghan papakpoo areaoo keme aman mese brake idisine ikpoo numaan gererekemee